<hesitation> بنصحه إنه ما يستسلم، يستمر بالبحث ويركز كمان على تحديث سير-سسرة السيرته الذاتية يخليها جذابة، وبقولها إنه يقدر يسجل بدورات تدريبية عشان يكسب مهارات جديدة أو يزيد من فرصه، كمان يشارك بفعاليات بشبكات تواصل، يقابل أش- أشخاص بمجاله ويساعد في بناء العلاقات، العلاقات جدا بتنفعها عشان يحصل وظيفة وينقبل بوظيفة كمان.